No tervüslikku pitsat saanuq kotoh näütüses niimuudu tetäq, et tii pitsa- tiit pitsataina jahust ja viist ja õlist ja soolast, ja sis panõt sinnäq pääle tomatikastõt ja näütüses mozzarellat, ja omgi valmis.